Eo amin'ny efatra eo e karazagny zavamangitra ampiasaiko rehefa iaho i mahandro, da ao gny poivre, ny carry, da tongolo gasy, da ny sakarivo zay ma efatry agnazy.